Inche, maambia, ning'anchete koruga obokima, namanya koiyereria nonya akorongori korwa rogoro. Nigise kotwara ching'eni chingiya iga, nigo nkoruga, ntware bono buna chinsaga, ntware rende ntware na enyama. Nigise kotwara mono mono chinsaga, onye naiyegete korwa igoro, nigo nkoboka maambia, nchichekie nchitore, nchirusie ebite, nsibie, mbeke esuguri, ekero nabekire esuguri nchiiyeke, nkore ki? Chiyie. Aro nkorachirutera ore, ogotaka nchirora okoutera, ekero chiayire, nchiiyore. Ntereke inse, ntige chigoutoka, nekero chikona koutoka, ndete esuguri mbeke amache, mbeke chinko nduge obokima, riria narugire obokima, ndete chinsaga chiria, ase eng'encho okobeka riko, ogotang'ania omonyo kwamanya gochibeka, aye okonya kokaranga koiyie, narenta, nabeka o- chinsaga chiria esahani naregarana naigota, omanyete okoragera ogoita omanyete nintara rituko rigima tindi kokora ki? Tindi koigwa nchara. Namanya kobwata narosia akarongori buya iga, kia ebituma, nabeka nonya na echupa ime. Bono inche, maambia buna nabokeri, nkoruga naragera obokima, na chinsaga, namanya korosia erongori, riria narageire naigoteri, nasibereria, eyende naimokia, <hesitation> mambia yane inche aro kong'enta obokima, oiyo noro omoigoto one, lakini nabo kong'ete, obokima nabwo omoigoto one na enching'eni chingiya buna enyama eye nabo nkorenta, nyeiyeke, omanyete enyama ero, egoteki chinsa chintabe koiya, naiyeka, nakaranga, namanya koragera maambia, eh, okoboka kwane kwa maambia nche egento nkoria na obokima. Ekero narire obokima naigotire namanya korosia kende korwa igoro koiyereria bono buna erongori iga. Nanywa na amache, natara, rituko rigima, eh.